Te ñe tiná ujun ndeña ñeñi ñaxe ya'a ujun nuñu chikamente ka'a tiná ña chi ngun chinangue, ñe'e ye'e chinani nuu ján hi chunmen ndejí nulakachi ujun ujun ndikaku, ye'e chivatununa ngueingan ke cha'ame endatina ña'a chí uun ian ye'e ujun nda nguu <hesitation> nguniñuneko, iin yame'e ujun ndijenda enyejime'e ngutu ngutu enme'e nada'a nguanmendu ujun xiome iangue iña'a, nangue ujun nuti me'e kuu ndujuaña ngantuku yendanme xe'e ngue kun ye'e jí chunga gue ian ñu'u ñindetia, tedio yeni'a hí ña'a na'a tiná ñá.